نختار نزرع حاجات بسيطة وضرورية كيما الطماطم والخس والبطاطا، مثلا سهلة وتحتاج فقط تربة غنية وضوء الشمس <hesitation> نسقيها باستمرار ونبعدها عن البرد الشديد ، الخس ينزرع في الشتا ويحتاج سقي منتظم وتربة مليانة مواد غذائية.،البطاطا ندفنها تحت التربة كل فترة نسقيها قديش بتعطي محصول صحيح بس تاخد وقت وجهد لكن تجربة زراعة الطعام تعطي إحساس بالإنجاز بتخليك تقدر النعمة.